ארט מאכט די וועלט א בעסערע פלאץ וועגן ס'באצירט די וועלט, ס'מאכט עס <hesitation> שענער, און ס'איז אויך זייער, <hesitation> מ'קען זיך זייער גוט אויסדריקן אין עס, און ס'מאכט א גרויסע חילוק פאר מענטשן וואס פארשטייען צו דאס